تناول <noise> عشا مع شخصية تاريخية أختار المؤرخ ابن خلدون، لإنه كان عنده فهم عميق للتاريخ وال إجتماع، وأحب أسمع أراءه عن الحياة والمجتمعات، كمان أتمنى أتعلم منه عن أفكاره حول تطور الأمم وكيفية بناء الحضارات.